أي الحيوان الغريب ألي شفته ممكن أقول حشرة غريبة مو حيوان غريب. هو ذبانة على نملة كبيرة كانت تطير وفيها قرون مثل النحلة بس للأسف ماتت يعني! ذبحتها.